Cepillo jeeⁿ lꞌuenaꞌ, cepillo lꞌuenaꞌ chaꞌ na nnteijndeiinaꞌ tsꞌaⁿ na nncꞌoom na ljuꞌ ꞌñom ee luaaꞌ waa na cwilue nnꞌaⁿ na jlaꞌnaaⁿ cantyja ꞌnaaⁿꞌ nasei, cepillo lꞌue juunaꞌ chaꞌ na nntseiljuꞌna ndeiꞌnꞌom tsꞌaⁿ sa̱a̱ mati jeꞌ lꞌue juunaꞌ chaꞌ na nnda̱a̱ nntseiljuꞌnaꞌ tsaa tsꞌaⁿ cepillowaaꞌ cwiwelꞌuenaꞌ ñequio cwii na cal cwicalacajndyu nnꞌaⁿ pasa, pasawaaꞌ nljonaꞌ nacjooꞌ cepillo xeⁿjnda̱ maljonaꞌ nacjooꞌ cepillo xjeⁿꞌñeeⁿ tsꞌaⁿ nncoñꞌoomñe juunaꞌ ndeiꞌnꞌoom naquiiꞌ ndoꞌ tachꞌeⁿ chaꞌ na nnda̱a̱ nntseiljuꞌnaꞌ ndeiꞌnꞌoom nnteijndeiinaꞌ jom na nncꞌoom na ljuꞌ ndeiꞌnꞌoom, nnteijndeiinaꞌ na jom na nncuaa na nntyja cwii ndye na ya naquiiꞌ ꞌñom.